Paquí pal mi puebru ai un ombri qu'anda palos ochenta añus i que de siempri á andau conas bestias. Burrilla, l'izin paque te hagas la idea. I si le convidas a un chatu vinu te cuenta que él es escapás de perguntá-li alas cabras i las ovejas que tieni cómu va a estal la orilla los días venierus. Si no te lo creyis pos te vienis paquí sotru día que esteas más de vagal i le perguntas tú propiamenti. Vedrás qué risoriu!